Imi mata miyi mole kwɔfi ngu bɔkɔ mi yi mo le kwofi ngu boko mi mynye soseyi megbo mi aba aku kwfi ngu onu uwu omodre le onu uwu omode du kiya ngi le ɔnu uwu omode du kiya ngi bɔkɔ riwo kwo ozu gba ɔnene aba ewo mi kiya gba mi wo amba ɔnu wu omode mi wo amba umba ozu do mo ɔnuwu ompde, miyimo mukwoto mukwoto gba miokiwo osala mi gba ma mo wo iyi eme sheri mi ma mire mu kwo gba mi ka mo makarta mika moduma tɔ. mifya amu kwɔze kwoze aba mi ku ozuwu mi yoimo mifye maji le mifye maji inde mifye maji mizɔ emesheri mi mbyama mokasi uwu fo migba mire mu aji fo mire mizɔ inde mibyama a-a miøɔma mire mɔkɔ wubɔkɔ miri kiya ngi bɔkɔ rishi kwo aku ozu gba amata emi wo kiya gba vi dameni øɔ ɔnuwu kwɔfi kwɔgu imi uwu mi øɔle mishi wu amasa kalawori akuri mbala esu kala køɔ ma iyi oloto ishi eduma iyi bɔkɔ miwo la kama mɔgɔ uwu bɔkɔ imi miyi miyi mo makarata bikɔ miwo eduma le mi wu ofci uwu bɔkɔ emeshiri deyewa oba mnunyi mi ishi minyama ka mi waba tayi ndu mo so ɔnu uwu omode aba aku lawfi ngwoshoshi ngu bɔkɔkuyi yemi and ɔnu uwu omode yede enemi aba bami eza mbala adami aku kwofi nga bɔkɔ obami eza aku kwɔfi ngu bɔkɔ obami le kuye ngunana mito ngu ta aku kwofi ngu bɔ aku kwɔfi ngwɔkɔmoka mi du kiya ngi mi wo monumawu aku megbo iyoloto. aba miwole imi mishi egbo mi meji mi wogyi megbo iyesheshi lema duka kiya bgi ukpo anuna mi ngi seyide aku ngi eshishi,